दुनिया में कुत्तन की तीन सौ से चार सौ नस्ले हां। इन नस्लों के लगातार लगातार विकास हो रहो है। इनकी संख्याओं को सही से अंकलन करना बहुत मुश्किल है। कुत्तन के नस्लों में कई तरह के अंतर होत हैं। जै के इनके वंश, रूप, आकार, उद्देश्य और स्वभाव। कुछ कुत्तन को सिर्फ साथी के तौर पर पाल जत ह। जब कि कोई को शिकार के लाये और कोई कोई झुंड में रखने के लिए। कुत्तन की नस्लों को उनको उद्देश्य और विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता ह जैसे कुत्तन में कुछ रोचक बातें भी होत ह। कुत्तन की कुछ प्रमुख प्रजातिया है। जैसे अलास्का, मालंतुसे, साइबेरियन हस्की, ग्रेट टेंस, डोबर्मन, राउत व्हिलर, ग्रेट पायनरीज़, आर्किटा, शेफर्ड हास्की, सेंड बर्नार्ड।